Haaɗo nii nyaunii daga Allah, nyautigu ma daga Allah, aneɓa ha duniyaru ma daga Allah, a'neɓai ma daga Allah on. Amma toh wodi magani je nyaudata nyau himɗe wawan neeɓa ha duniyaru. Amma balɗe Allah limanimaɗo asalataɗe koh wodi lekki koh wala lekki